Nare gana dodor pana mun enimal dilaraan. Labung kawit di milaif, o di valaau varauk, o di woking a zaan, o di fit labung, o di iyaan amun labung. Uru, azaxai enimal gana dodor pamu wana, di kolim azaan a- a- amanda. A manda labung kawit na- i milaif, ka mo gigiu amun saan labung masing, ka iyaan amun saan la- labung. Ka waan la mun gaden, kana yaan amun saan la gaden, a vudu, a peka, amun ton, o rawan, anaanru maze amun fruts di izi lauran o la para mun faal, a manda, kana wut kana iyaan pizino iyaan fanong amun fanganing labung. Masiang, labung kana pe milaif naan. La raan a yaas kat milaif, ma labung kat sagas. Masing kai- i iyaan pizin amun vanganing la mun faal o la gaden. Aza enimal gana dodor wana, a wiu. A wiu labung kanat pe milaif, kana izi la mun faal, kana was la mun faal la raan, amun sak ila faal dina milaif, naan kana gigiu o kana raun farawuk la para vaal o kana o kana waas pana mun sak dina wat la vaal, naan kana fa up pizin naandi. Masing kana karat naandi o kana kupkup labung, panaze naan kat lugaut o mun sak la vaal kat lugaut naan, <hesitation> la raan a la waanaas, ma naan kana lugaut amun sak la vaal kana lugaut naandi labung. A manda ma a wiu, naandi di pe milaif labung di.